Omuwasu wesabuni, esabuni yikalheka ithwoya esyangyimba, iyalheka ithwanaba, iyalheka ithoya ebindu, iyalheka ithoya ithwa sumura enyumba, iyalyeka ithwakolha kwebindu binene esabununi, yanganalheka iwoya esyangetha syawu, yanganalheka iwoya ekyinabiro, iwoya ekyi <hesitation> ekyiyungu kyawu, basi wanomuwasu wesabuni akakolha ebindu binene